صفر صفر ، ميتين و ستاش ، أربعه و سبعين ، خمسمائه واخد و خمسين ، ثلاثميه إثنان و خمسين ، إذا نمرو الأول ، نمرو الثاني نمشيو ، صفر صفر ، ميتين و ستاش ، أربعه و سبعين ، ثلاثميه سته و أربعين ، سبعمائه ثمانيه و سبعين.